ارے میاں، جی پی ایس کا مطلب گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ اب سمپل لینگویج میں بولے تو جی پی ایس آسمان کا گائیڈ ہے جو آپ کو بتاتا، آپ ابھی کہاں ہے اور کدھر جانا ہے، دیکھو۔ آسمان میں بہت سارے سیٹیلائٹ گھومتے رہتے، یہ سیٹیلائٹ لگاتار سگنل بھیجتے۔ جب آپ موبائل یا کار میں جی پی ایس آن کرتے، وہ سگنل پکڑتا۔ اور الگ الگ سیٹیلائٹ سے ڈسٹنس کیلکولیٹ کرکے، منیمم تین تے چار سیٹیلائٹ کا سگنل مل گیا تو آپ کا ایگزیکٹ لوکیشن میپ میں نکل جاتا۔ پھر جی پی ایس آپ کو بتاتا کہ ارے میاں، یہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ادھر سے لیفٹ لو، ادھر سے رائٹ لو، رستے کا شارٹ کٹ یہ ہے۔ مطلب جی پی ایس ایک دم ڈیجیٹل <hesitation> دوست ڈرائیور ہے، سمجھ لو۔ بینا بولے ہر گلی ہر روڈ کے بارے میں دکھا دیتا۔ آپ کو ایزی ورڈز میں بولے تو جی پی ایس ایک آسمان کا دماغ، موبائل کا دوست، اور آپ کدھر بھی جاؤ وہاں بولتا ٹینشن نکو لو میاں، میں ہوں تمہارے ساتھ، گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔